بستكشف البيئة من حولي واتعرف عالناس وعاداتهم، بشارك في حياتهم اليومية واتعلم لغتهم، وبعدين بستخدم معرفتي عن التاريخ لاساعد في حل بعض المشكلات وتطوير تقنيات بسيطة، <hesitation> كمان اشارك في الفنون و الحرف اليدوية و اعلمهم اشياء جديدة، و احاول اكون جزء مجتمعهم و اترك اثر اجابي عندهم.